Bloti ma uɓaandu bommu fana, bloti bjaa ma, tengesiŋ gaaji ma, tengesiŋ hú haaye bjéeŋ ma, ndu uhab mo unanbi ruŋ. Ndu uruŋ bi mo unan bi meges, ndu umeges mo unanbi yíila, ndu uyíila mo, bee gi tengesiŋ ma, we gaaj. Ngili ma fana, ngilin jíla ndu uŧaasi jíla, utúdi bdiin ma, unan jédi bdiin ma, unan wuuji ngili ma. Ndi uwuuji ngili ma daatu, unjédi fntuudi fiindi ma ujiŋ, ndu ujiiŋ fntuudi fiindi ma, utúm wéde, unan jiiŋ. Ndu utúm wédi usów, unan haji maalu unan wi lunɓa, ndu ulunɓa mo maalu, unan jédi maalu ma. Ndi fntuudi ma ɓéŧ mo unan túm, unan túm liiga ma, uɓabi,. Ndu uɓabi mo wee bijaa ma yaana doorsa, he glíiga njóodi.